عشان اركب قطعه اساسيه وكدا ممكن اشوف الارشادات اللي معاه عشان اشوف ازاي اعرف اركبها وبعد كدا اجمع احطهم كلهم قدامي قدامي كدا وبعد كدا اشوف الصوره اشوف الصوره تاني كل شويه وبعد كدا مثلا اشوف القطعه الكبيره اللي فيهم <hesitation> هبتدي بيها هي الأول وطبعا هشوف مكان للقطعه دي لزاي هحطها في البيت وهعمل ديزاين كدا في دماغي وبعد كدا هنضف مكان المكان اللي هحطه للأثاث دا هنضف تحتيه كويس وبعد كدا ان شاء الله هعملها وممكن استعين باليوتيوب مثلا